﻿ɓajji nima illiƙo ti pitchan da harru mandi piddi wa ɗiiji ni washugo an jeɗere shi pitche shiɗam diiji shi mini yishi kama an jeɗere no shirr ptchee ma wargo fuɗi shin foi daatan wa anjeɗere shin foi mundi yu ɗiiji kan shunu ni munji ning penni shinu ma nong min di yi, merje shiɗam ni kan shinui yumoshu shiɗam ni fukrocoo shu shiɗam ni shiɗam shenoa an meno ɓuraɓura nin shinua nema shina argoo shelle shu ni an meno ɓura nima an mero ɓuraim munda yu ɗiiji walla kan shinu mundara watta shella shabbi ka lawiu ka lawiu ɓaji minda ƙakko shabi ɗojji munu ƙakko shabi ɓajji nima shago wai nin munun ma yiƙƙo ɗigo anjere ɗojji ta munde no nin yeebi mo ta ɗiani ti shekki mu kumer kam ti shekki mu mun da yu ɗiiji, ɗiigo angeere shu munda yun merje ka shabi